Kuulõq, sul oll' tuu filmi osah tävveste õigus, tuu oll' fantastilidsõlt halv. Ma ei saaq arvu, kuis saa ollaq inemiisil nii halv maik filme suhtõh, ma es suutnuq reaalsõlt kunagi säänest filmi vahtsõst kaiaq.